ذات مرة، عث عن المفتاح، يمكن. يمكن إن هو يفتح أي باب. كان الفتاة إسمه عادل، متحمس مرة فقر، إنه هو يجربه لقى باب مكتبة محشورة فدخل المفتاح وفتح الباب بسهولة. إكتشف مكتبه مليانة كتب سحرية يتمنى عادة إنه ما يقدر يساعد الآخرين. وبدء إنه يستخدم المفتاح لفتح أب الأبواب عشان يساعد الناس في البلدة وأصبح بطل محلي. ونشر الفرح والمعرفة بين الكل.